Benki ko yekikonoree rapishek, ng'imache si tuun ipaishen petut ake ye yema koyakakopek rapishek kuk. ko penki ko kolo. ma komi nelekit ako mii ne loo, ako mi nepaishen sime ako mii neiwendi iipe rapishek che che- che- che- che kash. ko penki kokonorwech rapishek chok sekepaishen petut nekimache kepaishen, ko paishonik chepa penki, paishonik chepa penki ko chaang ochei, ko muuch o- okonor rapishek ng'o ng'o piik chechang kokochap piik chechang omuch oo- o- oip rapishek chu otuye, akopokonor eng' penki, ko tukuk alak chekipaishen eng' kit ake nekipaishe penki ko ipisom loon. ng'isom rapishe chu. kokakoiyo rapishek chekikainde akaunt <silence>